أكيد بحب أتعلم اللغة الصينية, لأنها واحدة من أكثر اللغات تحدثا في العالم, والها تأثير كبير وايد في الاقتصاد والثقافة, وبتفتح لي أبواب جديدة في التواصل وفهم حضارة غنية وتاريخها طويل, فأكيد كنت بختار هذي اللغة.